Brazili është i famshëm për futbollin, i cili konsiderohet si një pjesë qendrore e identitetit të tij kulturor. Përveç sportit, muzika braziliane, si bossa nova dhe samba, ka ndikuar në breza artistësh në nivel global.